Агар хӯрок сӯхта ба тоба часпид, онро шустан душвор мешавад. Барои осон шустан, метавон ба оби тоба об ва каме содаи нонпазиро рехта, каме ҷӯшонид. Баъд аз хунук шудан, онро бо исфанҷ тоза мекунанд.